Li cani hannu bisognu di fari rigulari attività fisica, sia pi mantinìrisi in saluti, sia pi suddisfari li so’ istinti di natura. L’attività fisica è mpurtanti pi li nostri amici a quattru zampi. La quantità di eserciziu fìsicu ca ‘n cani avissi a fari ogni jornu dipenni da tanti cosi diversi, tra li quali la razza, l’età, la saluti e la forza di l’armalu. Siddu lu cani pisa chiossai di lu giustu o pari divintari chiù lentu pi culpa di l’età, n’attività fisica rigulari, ma non troppu pisanti, lu po aiutari a rimittìrisi in saluti. In generali, li cagnoli avìssiru a fari circa cincu minuti di attività fisica du’ voti ogni jornu pi ogni misi di vita. Pi li cani granni, nveci, fussi megghiu fari tra trenta minuti e du’ uri di eserciziu fìsicu ogni jornu, tra passiati, jochi e àutri attività ca mantènunu lu cani attivu e filici.